Mɛni a gbera ńyãa ma, kɛ ɣeniɛ lɛ́lɛɛ ɓa lii sêe. Ńii a kɛ̀ a zèɛɛ, ŋ́gɔlɛ ma ɓelai kélee líi sèɛɛ yɛ̂ɛ berei ǹɔii káa lai gbâna dîŋ da fé tɛ̂i <hesitation> núu a pɔ̂ri tɛ́i gɛ yèŋ pɔni tɔɔ su da sɛŋ maa kɔ́riɛ su nyɛɛ kɛ ɣéniɛ lɛ́lɛɛ ká tí. Ǹyaŋ ŋá mò ŋ́gbɔ́ɔi ma, nyɛɛi a kɛ ŋa pâi pɔ̂rii ŋá kɛ ɣéniɛ lɛ́lɛɛ kɛ̂i a pâi kɛ̂i a nɛ́lɛɛ a gɛ́ɛ ŋá lí kɔlɔ pɛrɛ mu ŋá sɛŋ kɔ́lɔŋ nyíi ŋa pâi pɔ̂rii sɛŋ nɛ́i, ɓarâŋ nuu ma. ŋá mò kpɔŋ ta su ŋá mò nyɛɛ, ŋá tíi, ŋa ŋ́oraŋ ɓoi dîa a gɛ́ɛ ńyãa, ŋá tíi ŋí ŋa ŋ̀wɛ̂lii ŋá kɛ́ zui, ŋa pâi kɛ̂i ŋ̀wɛ̂lii ŋá tíi kɛ́ a ǹɛi kpela ŋa, ŋá sɛŋ lɛ́ ǹɛi kpela ŋa dîa. Ǹyaŋ nyɛɛ díi tí ɓé ŋa kɛ̀ a pâi pâi a lii sêe ḿbɔ kpɛ́ni fêi nɛi nyíi vé ní kɔlɔ pɛrɛ mu vé ǹáa pɔ̃yɛ pere kɔ́lɔŋ, ŋa kpɔŋ mâa tɛɛ ḿbɔ a pɔ̂ri ǹáa pɔ̃yɛɛi, lii sêe a pâi pâi bɔ́. Núui nyíi vé pɔ̂rii kɔlɔ lónoi, ŋá kpɔŋ mâa tɛɛ bɔ́ é pɔ̂ri kɔlɔ lónoi lii nɛ̃ɛ a pâi kɛ̂i ǹyêei, ǹyaŋ ńyãa lii sêe a pâi pâi ḿbɔ. So ŋa mò núu ma a gɛ́ɛ kɛ̀ ɣéniɛ lɛ́lɛɛ ɓa lii sêe, ǹyaŋ m̀ɛni ŋai tí ɓé a pâ a lii sêe ḿbɔ ńyãa kpîŋ kpîŋ ŋa môi ŋ́gbɔɔi kponôi. Kɛ́ɛ m̀ɛni ŋai da pâ a lii sêe or da pâ a kɛ ɣéniɛ lɛ́lɛɛ ḿbɔi, da ká tí. Kpɛ́ni fêi ŋa ŋ́gbɔɔi ma tɛ́ kɔlɔ pɛrɛ mu ŋa pâi pɔ̂rii tíi sɔlɔ ɓói. Ǹyaŋ ŋa tíi loŋ da kɛ̂i, ŋa pâi pɔ̂rii sɛŋ da sɔlɔ ɓói zu nyíi ŋa pâi pɔ̂rii kpɔŋ mâa tɛɛi nônii pɔ́ da ŋá nûa ŋai, da ŋ́gɔlɛ ma nûai, naoi ní, marâa ŋai kélee kwa- kú líi a pâi kɛ̂i a nɛ̃ɛ zu. Kpɛ́ni fêi, ŋa pâi pɔ̂rii kpɔŋ mâa tɛɛi dípɔ. Ǹyaŋ a pâi kɛ̂i ma a kɛ ɣéniɛ lɛ́lɛɛ, lii sêe a pâi kɛ̂i ńyêei, núu támaa da pâi gɔ́lɔŋ ni a gɛ́ɛ ŋãa kpɔŋ mâa tɛɛ dípɔ. Diai máŋ kélee da pa- ŋa- ŋa- pâi sɛŋ lɛ́i tí diai, ŋ́gili a pâi kɛ̂i dí ŋá, a nɛ̃ɛ ma kpîŋ vé kɛ a ɣele kélee. Kɛ́lɛ tãi tɛ̂i tɛi da pâi gɔ́lɔŋ ní dîɛ Ó! ŋá lɛ́ɛ pâi Kpɛlɛɛ kɔlɔ lónoi, Ma. Hawa ɓé wɔ́lɔ, <hesitation> A B ɓ lɛ̀ ḿa, ǹya ɓé wɔlɔ gɛ̀ ŋ́gɛ wóo lóno pere kɔ̀lɔŋ. Ǹyaŋ a pâi kɛ̂i ma a lii sêe, gɛ ɓo núu kélee ma a lii sêe. So m̀ɛni ŋai tí ɓé gɛ̀ nyɛɛ lii sêe a gɛ̀ ńyãa ŋá kɛ ɣéniɛi é kɛ́ a nɛ́lɛɛ. Ǹya ɓa ńyãa ŋá ńyee lá ɓó a sɛŋ maa kɔ́riɛɛ, berei ŋa maa kɔ́rii lai ŋ́gɛ tela nɛ naoi ní dîai. Ǹya ɓa nɛɛŋ kpela ŋai kpɛ́ni fêi, ŋa mo a gɛ́ɛ ŋá tíi dámaa a pâi kɛ́i nɛɛŋ kpela ŋai sáma diai dí lɛ̀ɛ pôlui. Diai dâa nîa pɛlɛɛ ŋa maa sɔlɔ ɓò da gâai yɛ̂ɛ pere fé ŋɔ́nɔ zu a gɛ́ɛ dí sɛŋ maa kɔ́ri, diai ɓé ŋa kɛ́ dí líi kûlai ŋ́gɛ mo dîa a gɛ́ɛ vé lɔ a sɛŋ a gɛ́ɛ ya lóŋ tɔnɔ, lóŋ feerɛ, nîa pɛlɛɛ támaa a kɛ̀ íyêei gɛ̀ ni ífe pâi pɔ̂rii sɛŋ maa kɔrii. Gáa a sɛŋ a gɛ́ɛ núu kélee é sɛŋ maa kɔ́ri é pɔ̂ri kɔ̂i gbîŋ ma. Ǹya ɓé pâi gɛ̂i lii sêe é pâ ǹɔii ŋí pɔ́. Kɛ́ɛ kú kélee kwa kɛ̀ nɔ́ seei kúfe sɛŋ maa kɔ́rii, kwa pâi kɛ̂i a fɛli kɛ́ ɓela ɣele kélee. Kpɔŋ maa sɔlɔ ɓói a pâi kɛ́i a gbanaŋɔɔ. <noise> Kɛ́ɛ kú kélee kwa kú líi lɔ a gɛ́ɛ kú sɛŋ maa kɔ́ri, kpɔŋ maa a pâi pâi kú líi a pâi kɛ̂i a zèɛɛ, ǹyaŋ kú kɛ́